To ma tlǝna yariya mǝlǝya na naisha na wato yariya konwdzuli ghǝzǝ nai mbwa ka nǝ konwdzuli to wato ma yariya konwdzuli na wato kyi mbǝ fali zǝ to wa nuna wa ka tsala shi wa ka ˈfirǝ shi wa ka ɓawhuli shiu wa ka ɓagyira shi wa mbwagiula ghum shi nara dlǝi baatli nai mbwa ka ni fali ama ma konwdzulǝ na ka fari yariya ka tsaɓau ka fari yariya ka ˈfiri ɓau ka farǝ nontǝ yari ba mbǝ faliu sai konwdzulǝ konwdzulǝ nai kha miy to ma mbwa mbani fa nainanyi yari na wato sai ka kǝgliya nǝmbwa ka ghǝtǝni ka kǝgliya ma yariya miya nina ghǝzǝ yariya konwdzuli